हमरा मतरे खाके नाही हतइ । भातवाक सङे सङे हमरा जियके तहिया पानी फेरी पिय पर्लही । पनिया यब हमरा देहियामा इचिकाहे हातइ हमार दुख्बिमारी पर्बिय । उहेसे दुख्बिमारी झिन हख्का के हमरा पानी फेर्के <noise> पानी फेर्के हमरा धर्ले रहे परसइ । पानीया फेर हमर लागि छानल हखे परसइ, साफा हखे परसइ, हमार यब पानी त पानी कुनुहु पनिया बतल मा हसइ कुनुहु हमरा कल्धरवेसे पिसहु । कल्धरवाक पनिया धर्तिसे हसइ जोणाही मुल्फुट्के निस्कल हसइ जुड हसइ सवाद हसइ । उहेसे कल्धरवाक पनिया दौल लग्सइ मोरा । अ बतलावा क पनिया भरे परसइ साफा त साफा हसइ बाकी एकर्मा कथी हसइ इय बतलावा पलास्टिक चिज्बिजु से रह्सइ बनल जहिह ढार्ले तहिही एकर मा पिय पवेसइ बतलावाक पनिया । कल्धरवा त चलोतेक माने दौल जुड मनवा क तारे चावोला के तुरुन्ते चलोतेक के तुरुन्ते पिय पवेसइ सभ ।